में मू व्यक्तिगत अनुभव त नी लेकिन जू सामानीय कार्यस्तल म ल्वोग काम करदा ऊ हर हफ़्ता औसतन काम संबंदी ईमेल बीस से पचास ईमेल डालदा और निजी ईमेल पाँच से पंद्रा ईमेल भेजदा।